साइकिल के मुख्य भाग ये प्रकार सी छ: फ्रेम: साइकिल कैं मजबूती देंदु, सब पार्टस के जोडी क रखदु। टायर औंर रिम: टायर घुमण तें और साइकिल चलाण तें। हैंडल: दिशा बदलण तें। पैडल औंर चेन: पैडल घुमाण तें, चेन कूं बल देण तें औंर पहिया घुमण ते। ब्रेक: साइकिल रोकण मां मदद करदू। सब भाग मिलिके, फ्रेम बल सम्हालदा, चेन औंर पैडल साइकिल आगे घुमण तें, औंर ब्रेक रोकण तें काम आऊंदु छ।